We get different different tea ley get ley milk tea ley get lipton tea we just get different different way so for me if I want to fix only lipton tea I will put ley sugar in ley cup I will put ley if I want use lime because me I like to drink my lipton tea with lime I put small lime the make ley water hot open ley tea bag put ley in la cup put ley water on it and play with it la a will soak and drop just stir it with ley sugar I drink it but if la ley milk tea you gatto add milk you put ley sugar and everything before you put ley hot water the and stir it a give you ley real taste of ley milk and ley and ley water.